Ngone na takdir nena ngone yo fato aku ua, sorai ge jou madihutu yo fato rai, dadi ngone re duga waca sukur bato karana te jou madihutu ngone koliho.